Amin'ny tany manintsy zao ley zaho tsy hiaro tena, tsy maintsy mitondra raha m <hesitation> hiarovako tena zany izaho, <hesitation> mitondra pataloha maromaro, mitondra akanjo mafana, mitondra bakiraro, gants, bonnet, satroba.